Si 'hiaj nìn' chuku nun ruhuâ niìn bin si nitaj si atoj chuj, 'ngo kwenta ki'hiô' 'ngo ta'nga 'ngo chuhue ba 'ngo chuhue ni nitaj si atoj nìko chuhue niìn, si ni'hiaj akuan' chuj 'na' 'ngo chuku bin bin nichùn' 'na' riñan ngaj chuj nej, tàj si tukumin nìn' chuj be' ni 'na' akuan' 'ngo chuku riñan be' ta nachikaj nìn' chuj chi'ñanj chuj, ta si a'ngô chuhue 'na' sani nitaj si atoj nìko nìn' chube tan nun ra nìn' chuj tukumin chuj be', ni run' min 'na' 'ngo chañanj riñan 'na' chuj ni màn chuhue tukumin chuj chuche, ni si 'hiaj chuhue tan bin na'bej chuj koo' chuj chej katu chuku tan si tukumin chuj bé ta, ta'nga ta bin ngà chañanj ni chañanj ni nitaj si atoj aché chañanj niìn nanon' chuj chuku cha chuj, ta ba maan ora ni taùn ri' chuj atûj chuj 'ngo be' ni nikaj chuj 'ngo chuche baj chuj, si ta bin nìn' 'ngo ta bin chuku nitaj si atoj niìn nìko niìn si taùn nano' chuj 'ngo si cha chuj, nano' chuj kuni'ñanj nîn' niìn nîn' sani nitaj si atoj nìko chuj si ta bin si ni'hiaj chuj.